<noise> Iyi dze suro biara nnyi mu oo! Ɔtse dɛ ma etsena hɛn mu dze nam asaase do yi ara. Bɔ mbɔdzen, mehyɛ wo etsipia, kɔ do na kɔ. Ndze pa pii naa na ɔwɔ hɔ. Iyi dze suro biara innyim. Bɔ mbɔdzen noara na yer wo ho. Ɛbɔkɔ, idur so a wara w'enyi bɛgye ho dɛ asɛm a mekaa ne nyinaa yɛ nokwar.